M'aborͻfo dzin a m'awofo dze maa me no dze, ͻyɛ me dɛw yie osiandɛ dzin a n'asekyerɛ nye enyimnyam dze munnhu siantsir biara a otwar dɛ mesesa no, na morohwɛ kwan dɛ daa na daa no enyimnyam no a wͻdze ma me no, ͻbɛda edzi wͻ m'abrabͻ mu ntsi nnyɛ adze a da bi mebɛsesa me dzin anaa modwen ho da mpo dɛ mebɛsesa m'aborͻfo dzin.